Be urganizé ün armari dizurdinà <hesitation> sai nen, büte a post la roba, t'la pieghe, la roba ch'a va pendüa, t'la pende, la roba ch'a va ënt i casiot, t'la pieghe ch'a staga ëndrinta ai casiot e pöi cerche dë tenilu urdinà